'O nā lauʻai like ʻole. ʻO ka lahopipi ʻoe, ʻo ke kaloko ʻoe, ʻo ke kāpiki ʻoe, ʻo ke kalo ʻoe, ʻo ka ʻuala ʻoe, ʻo ka ʻulu ʻoe, ʻo ka pea ʻoe, ʻo ka ʻuala kahiki ʻoe, ʻo ka lūʻau ʻoe ʻo ke kūlina ʻoe, ʻo ke kūkaelio ʻoe, ʻo ka ʻakaʻakai ʻoe, ʻo ke kale ʻoe, ʻo ka lekuke ʻoe.